No muidoki kipluk, kipluk nigu sääne <hesitation> tävveste värski, tooras kipluk, tuu and hingeõhulõ jälle haisu. No sipul um kah tõõnõ sääne, värski, tooras sipul. Ma ei tiiäq. Midä viil? Mt- kala ka või-ollaq.